اللون البرتئاني بيفكرني بالمس باليوسفندي لون حيوي جدن يحب الحركه والانفتاح عالعالم بي-بيعرف يختلط فاكتر من شئ وملوش مجال محدد يننحصر فيه